Rehefa zaho andeha hiasa de sy mainsy mitondra sac kely zaho, agnatin'ny sac kely iny misy vola, misy lokomena, misy <hesitation> fitaratra kely, misy boky, misy stylo, misy kahie, misy mitondra vary koa zaho satria any am-piasana misakafo, mihinam-bary.